जखनी मुइ एपनाके भुतिया घरमा एबे फसल सम्झसही जौं बहुते नै डर लगसौ । एबे सोचले फेरी एकदम रौंवा ठड्ठाड हलहि, कांसकुस उठ्सउ एबे सुरु म चैं एबे फस्बो कैले जौं सुरु मा चैं एबे जुन फेरी एबे भागे त खोजबे कैतई । एबे कहहु नही पैंणा भेले त एबे सुरुमा त एबे मुइ सुरुमा बेहोसे नै हबहि, एबे मोरके <laughs> दोसरे जाना नै उठावे यावे परतौ होला ।